<noise> Ni'u no veli am sa'e yaake mi ɓingel petel. Nyami jarrabawa mi waari tarde ha dande, baba am soodi am keke kesom pol. Soodi am kujeji ɗo, boroji iri je makaranta njanngirde se o soodi am pade kesom. <laughs> Mi yejji tay.